Oven wngkha chamung songjaknai kaaisa manwui. Oven kwbangma raida tei lama bai swnamjago. Oven bagsa khai bofang ni bol no sagui mai mui songui mano. Bagsa oven khe gas bai mui songo tei pohor bai songjaknai oven bo tongo. Oven ni kaam hinkhe hor ba kuting khainani tei aa kutung bai chwng chini mai mui rok songui mano. Oven o joto kaam no songwui chajaknai manwui no khlai mano. Amo baade bo oven no tui bo muthungwui mano berma bo sogwui mano moso rok sogwui chai mano o oven o. Haikhe oven ni samungo joto no khlai chai mano je songjaknai manwui no